қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
тіркеу режимі қосылсын
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын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
сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма
жоқ жоқ болса онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді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
бірінші мәселе
асхат қайзоллаұлы дауылбаевты қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындау туралы
құрметті әріптестер өздеріңіз білесіздер конституциямыздың елу жетінші бабының бірінші тармақшасына сәйкес біз ы асхат қайзоллаұлы дауылбаевты конституциялық кеңестің мүшесі қызметіне тағайындаған болатынбыз
бүгін оның өкілеттік мерзімі аяқталды
осыған байланысты конституциямыздың елу сегізінші бабы үшінші тармағының жетінші тармақшасына сәйкес асхат қайзоллаұлы дауылбаевтың кандидатурасын қайта тағайындау үшін ұсынып отырмын
асхат қайзоллаұлын баршаңыз жақсы білесіздер
қосымша таныстырудың қажеті бар ма
жоқ әрине
онда мәжілістің регламентіне сәйкес палата бюроның шешуімен заңнама және сот құқықтық реформа комитетіне ұсынылған кандидатура бойынша қорытынды әзірлеу тапсырылған болатын
осыған байланысты сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы депутат әбдіров нұрлан мәжітұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасы конституциясының елу сегізінші бабы үшінші тармағының жетінші тармақшасына сәйкес конституциялық кеңестің мүшесі лауазымына асхат қайзоллаұлы дауылбаевты тағайындау туралы парламент мәжілісі төрағасының ұсынысы келіп түсті
қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңының жиырма үш те бірінші бабы екінші тармағына және парламент мәжілісі регламентінің сексен тоғыз да бірінші тармағына
сәйкес заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің отырысында конституциялық кеңестің мүшесі лауазымына дауылбаевтың кандидатурасы қаралды
дауылбаев құқық қорғау саласында оның ішінде прокуратура органдарында көп жыл еңбек еткен білікті және тәжірибелі маман
бір мың тоғыз жүз сексен жетінші жылы свердловск заң институтын үздік бітіргеннен кейін алматы қаласының прокуратурасында еңбек жолын бастап
алматы қаласының бірқатар аудандарында прокурордың орынбасары төрелік сот төрағасының орынбасары қызметтерін атқарды
кейін бас прокуратурада басқарма бастығы болып жұмыс істеді
бір мың тоғыз жүз тоқсан жетінші жылы қазақстан республикасының әділет вице министрі қызметіне тағайындалған
бір мың тоғыз жүз тоқсан тоғызыншы жылы парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды
екі мың бірінші жылы бас прокурордың орынбасары ал екі мың он бір екі мың он алтыншы жылдары қазақстан республикасы бас прокуроры болды
екі мың он алтыншы жылғы сәуірден бастап конституциялық кеңестің мүшесі болып қызмет атқарды
асхат қайзоллаұлы дауылбаевтың кандидатурасын қарау нәтижелері бойынша комитет қорытынды әзірледі
конституцияның елу жетінші бабы бірінші тармақшасына сәйкес комитет қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің мүшесі лауазымына асхат қайзоллаұлы дауылбаевты тағайындауды парламент мәжілісіне ұсынады
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет құрметті депутаттар
і асхат қайзоллаұлы бүгінгі біздің отырысымызға қатысып отыр сондықтан осы ұсынылып отырған кандидатқа сұрақтарыңыз бар ма
жоқ осы кандидатура бойынша сөз сөйлейтін депутаттар бар ма
жоқ бағана комитеттің төрағасы айтқандай өте тәжірибелі заңгер көп жылдар мемлекеттік жұмыста жұмыс істеп жүр
оның арасында парламенттің депутаты да болды сондықтан асхат қайзоллаұлы дауылбаев шын мәнінде мынау біздің қазақстанымыздың ең тәжірибелі заңгердің бірі
онда құрметті әріптестер асхат қайзоллаұлы дауылбаевты қазақстан республикасы конституциялық кеңестің мүшесі қызметіне тағайындау туралы қаулының жобасы сізде бар
сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес депутат жақтағандар да жүз бес депутат шешім қабылданды
сонымен асхат қайзоллаұлы дауылбаев қазақстан республикасы конституциялық кеңесінің мүшесі қызметіне тағайындалды
барлық ы депутаттық корпус атынан шын жүректен құттықтаймын және жұмысыңызға табыс тілейміз
құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне шетел валютасындағы ипотекалық қарыздар және көрсетілетін
тәлім қызметтері нарығының субъекттерін реттеу жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитетінің төрайымы депутат қарақұсова гүлжан жанпейісқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасы парламенті депутаттары симонов қарақұсова дүйсенбаев жұмағазиева және яковлев бастамашы болған заң жобасы валюталық қарыз алушылардың
борыш жүктемесін төмендетуге сондай ақ болашақта валюталық тәуекелдерді болғызбауға және төлем төлем жүйелерін реттеуді жетілдіру бағытталған
қаржы және бюджет комитеті осы заң жобасы бойынша екі мың жиырмасыншы жылдың
тоғызыншы желтоқсанға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеу дайынбыз
қолдауыңызды сұраймыз
рахмет гүлжан жанпейісқызына сұрақтарыңыз
жоқ онда қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды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

ы рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
аталған заң жобасы қазақстан республикасы парламентінің депутаттары айсина ахметов мұрат бақтиярұлы жақсыбеков казанцев құрманова нұрымов өтебаев пшембаев және сабильяновтардың бастамашылығымен әзірленді
заң жобасы байланыс объектілерін салу кезінде жер учаскілерін рәсімдеуге рұқсат беруді оңайлатуға ауылдық елді мекендерді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету үшін
барлық байланыс операторларының телекоммуникациялық инфрақұрылымға қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған
заң жобасы екі кодекске және екі заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді
комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма төртінші маусымына дейін қорытынды әзірлеуге дайын
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет құрметті әріптестер осы сұрақ бойынша қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе ардагерлер туралы қазақстан республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы депутат әбдіқалықова гүлшара наушанқызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы отан алдындағы әскери және азаматтық борышын атқарған қазақстан республикасы ардагерлері мен азаматтарының құқықтары мен әлеуметтік мүдделерін қорғау саласындағы мәселелерді реттеуге бағытталған
осы заң жобасы ардагерлердің бес әлеуметтік қорғалатын санаты мәртебесін белгілеуді көздейді
заң жобасында ұлы отан соғысы ардагерлерінің және жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша ұлы отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген тұлғалардың мәртебесін белгілеу ұсынылады

заң жобасында ардагерлер үшін әлеуметтік қолдаудың бірқатар шараларын белгілеу қарастырылады
комитет заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша қорытындыны екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма төртінші маусымына дейін ұсынуға дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет қарсылықтарыңыз жоқ болса онда қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қаулы қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамтамасыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде
бұл мәселе бойынша да сөз депутат әбдіқалықова гүлшара наушақызына беріледі
аталған заң жобасы ардагерлер туралы заң жобасының сәйкес келтіру мақсатында қолданыстағы заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделеді
заң жобасында ардагерлер үшін бірқатар әлеуметтік құқықтық кепілдіктер белгілеу қарастырылған
осылайша заң жобасында социалистік еңбек ерлеріне және үш дәрежелі еңбек даңқы ордендерінің иегерлеріне жүз отыз сегіз де алты айлық есептік көрсеткішке дейін арнаулы мемлекеттік жәрдемақы мөлшерін арттыру көзделген
сондай ақ басқа мемлекеттердің аумағында соғыс қимылдарының ардагердеріне алты да он тоғыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде арнаулы мемлекеттік жәрдемақы белгілеу ұсынылады
комитет заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша қорытындыны екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма төртінші маусымына дейін ұсынуға дайын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет осы сұрақ бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі сұрақ қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы қазақстан республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде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
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
аталған заң жобасы мемлекет басшысының екі мың он тоғызыншы жылғы екінші қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауын орындау мақсатында әзірленді
заң жобасының негізгі мақсаты азаматтардың бейбіт және қарусыз жиналуға жиналыстар митингілер мен демонстрациялар шерулер мен пикеттер өткізуге конституциялық құқықтарын іске асыру сондай ақ елді мекендердегі арнайы орындарды анықтау болып табылады
заң жобасы қабылданған жағдайда қоғамдық саяси тұрақтылыққа оң әсерін тигізеді
комитет заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма жетінші қарашаға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын

рахмет қарсылықтарыңыз жоқ қой
онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды

бұл мәселе бойынша да сөз депутат әбдіров нұрлан мәжитұлына
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бұл заң жобасы ілеспе жоба болып табылады
заң жобасының басты мақсаты қолданыстағы заңнамалық актілерді негізгі заң жобасына сәйкес келтіру сондай ақ заңнаманың ережелері бұзылған жағдайда тиісті жауапкершілікті күшейту болып табылады
заң жобасы он заңнамалық актіге соның ішінде екі кодекс және сегіз заңға өзгерістер мен толықтыруларды көздейді
комитет заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма жетінші қарашаға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын

рахмет қарсылықтарыңыз жоқ қой
онда осы мәселе бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
құрметті депутаттар келесі мәселе қазақстан республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік кодексінің жобасы жөнінде бірінші оқылым
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының әділет министрі марат бақытжанұлы бекетаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
өздеріңізге мәлім ұлттық заңнаманы жетілдіре отырып азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын нақтылы қамтамасыз ету бағытында біршама жұмыстар атқарылды
алайда шешімін табуды қажет ететін проблемалар бар
солардың бірі жариялық құқықтық дауларды шешу мәселесі
атап айтқанда қазіргі уақытта жария құқықтық дауларда азаматқа қарсы мемлекеттік аппарат болған кезде тараптардың кеңсіздігі орын алады және азаматтардың мүмкіндіктері мемлекет аппарат ресурстарымен сәйкес келмейді
бұл туралы мемлекет басшысы қазақстан халқына жолдауында атап өтті
осыған орай мемлекет басшысы әкімшілік әділет құрылымын енгізу қажеттілігін белгіледі
осы міндеттерді шешу үшін әділет министрлігі жоғарғы сотпен бірлесіп әкімшілік рәсімдік процесстік кодексінің жобасын әзірледі
кодекстің жобасы бірнеше мақсаттарды көздейді
біріншіден азаматтарға басқарушылық шешімдерді қабылдау процессіне белсенді қатысуға мүмкіндік беретін кепілдіктер жиынтығын бекіту
екіншіден жоғары тұрған орган мен сотта билік органдары дауларды қарау кезінде азаматтардың құқықтарын қорғаудың тиімді тетіктерін белгілеу
осыған орай кодекс жобасы екі негізгі бөліктен тұрады
ол әкімшілік рәсімдер және әкімшілік сот ісін жүргізу
әкімшілік рәсімдерді реттеу бөлігінде жобада мынадай негізгі ережелер көзделеді
бірінші билік өкілеттігін тек мемлекеттік органдар ғана емес өзге де тұлғалар жүзеге асыратынын ескере отырып әкімшілік орган ұғымын бекіту ұсынылады
бұл не үшін қажет
егер мемлекеттік емес субъекті азаматтардың құқықтық құқықтарын іске асыруға бағытталған шешімдер қабылдауға уәкілетті болса онда ол кодекстің жобасында белгіленген кепілдіктерді сақтауға міндетті болады
яғни кодекстің ережелері егер ол азаматтардың құқықтарын іске асырумен байланысты болса мемлекеттік және мемлекеттік емес субъектілердің кез келген қызметіне қолданылатын болады
екінші билік субъектілері тарапынан ықтимал теріс пайдаланушылықтан жеке тұлғаларды қорғауға арналған жаңа қағидаттар енгізілуде
мысалы құқықтардың басымдылығы қағидаты құқық қолданушыларға барлық күмәндарды қайшылықтарды және заңнама актілерін түсінбеуін азаматтардың пайдасына түсіндіруді міндеттейді
үшінші билік органдарының басқару шешімдерін қабылдау кезінде
азаматтармен кері байланысты қамтамасыз ететін рәсімдік кепілдіктер бекітіледі
негізгі ереже ол билік субъектісі түпкілікті шешім қабылдау алдында мүдделі азаматтың пікірін тыңдауға міндетті болады
төртінші азаматтар үшін қолайлы құқықтық шешімдерді жоюдың ерекше тәртібі енгізіледі
егер азаматтың кінәсі болмаса ол оған қатысты қабылданған шешімнің заңды дәйекті болып табылатынына және оның күші жойылмайтынына сенімді болуға тиіс
бесінші кодекстің жобасында міндетті түрде даулардың сотқа дейінгі институты енгізіледі алайда бұл салық және кеден дауларына таралмайды
шағымды қарау бойынша жүргізуді жүргізу жеделдетілген тәртіппен он бес күнге дейін өтеді
аталған институт азаматтардың сұрақтарын тез шешуге уақытты үнемдеуге және сот шығыстарын азайтуға мүмкіндік береді
әкімшілік сот ісін жүргізу бөлігінде
жобада мынадай негізгі ережелер көзделеді
сот ісін жүргізудің жаңа түрінің ерекшелігі ол дәлеледмелерді жинау процессінде сот белсенділігінің күшеюі болады
бүгінгі таңда билік органдары дауларды азаматтық сот ісін жүргізу тәртібімен қарайды
алайда қолданыстағы тәртіп бір жағынан билік органы және екінші жағынан азаматтың іс жүзінде тең еместігін ескермейді
белсенді рөлі принципін басшылыққа ала отырып сот дәлелдемелерді дербес жинай отырып даудың мән жайын анықтауға міндетті болады
сот актілерінің орындалуына сот бақылау институты енгізіледі
атап айтқанда соттың талаптарын уақытылы орындауды қамтамасыз ету мақсатында жүз айлық есептік көрсеткішке дейін ақшалай жазаларды бірнеше рет қолдану мүмкіндігі көзделеді
құрметті депутаттар
кодекс жобасының ережелері әртүрлі алаңдарда талқыланды
кодекстің жобасы венециандық комиссиясымен сондай ақ экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен қаралды және жалпы оң қорытынды алды
әкімшілік рәсімдік процесстік кодексін қабылдау мемлекет пен қоғам арасында туындайтын қатынастарға жаңа қарқын береді деп үміттенеміз
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
рахмет енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат козлов евгений александровичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
я поддерживаю рассматриваемый законопроект и прошу коллег также поддержать его
уважаемый марат бакытжанович
проект административно процедурного процессуального кодекса предусматривает объединение в одном законе положений административных процедур и административного судопроизводства
в то же время во многих странах мира эти положения разделены и регулируются самостоятельными законами
у нас с две с двухтысячного года действует закон об административных процедурах
на мой взгляд эээ было бы достаточно разработать специальный закон об административном судопроизводстве
и э поясните пожалуйста почему разработчики решили объединить административные процедуры и административный процесс эээ в одном кодексе это первый вопрос
и второй э кроме того согласно статьи восемь эээ закона о правовых актах кодекса республики казахстан принимается с целью регулирования однородных важнейших общественных отношений
это э например в сфере бюджета природопользования судопроизводства и так далее
процедурные же правоотношения возникающие при подготовке административного акта по моему мнению к важнейшим общественным отношениям не относятся и поэтому не должны быть в кодексе
э в сопутствующем законопроекте вы э предлагаете административные процедуры отнести э к важнейшим общественным отношениям однако никакого обоснования этого решения не приводите
и в связи с этим скажите пожалуйста э не связано ли такое решение разработчиков э лишь одним желанием прописать эээ все в одном кодексе рахмет
спасибо большое за вопрос
главная цель разработки этого проекта кодекса это обеспечение более эффективных механизмов защиты прав и интересов граждан
и действительно изначально э разрабатывалось два отдельных законопроекта это новый закон об адм процедурах и административно процессуальный кодекс
в процессе работы эээ стало ясно что вот новые механизмы которые разрабатываются например
право быть выслушанным право на доверие э бремя доказывания на госоргане вот эти новые механизмы могут не заработать потому что есть риск
что госорганы будут пользоваться отраслевыми законами и в какой то степени игнорировать эээ новый закон об адм процедурах
поэтому было принято решение поднять эти нормы на уровень кодекса объединить с административно процедурным
процессуальным кодексом
таким образом э будет э поднят уровень этих норм
они будут иметь приоритет а значит э права граждан будут более эффективно защищены спасибо
спасибо сөз депутат жарасов жанат абдуллаұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті марат бақытжанұлы
өтініш берушіні тыңдау әкімшіліктің і рәсімнің маңызды элементі
сондықтан кодекстің жобасында әкімшілік орган мен лауазымды адам әкімшілік рәсімге қатысушы қатысушы осындай мүмкіндік беру туралы міндетін жазылуы толықтай негізделген
ол істің нақты мән жайлары туралы өзінің ұстанымын білдіре алу үшін қажет
сонымен бірге жетпіс төртінші бапта тыңдау өткізілмеуі мүмкін жағдайлардың ауқымды тізбесі келтірілген
рәсімге қатысушының өзі өтініш хат білдірсе немесе тиісті түрде хабарланған қатысушы отырысқа келмесе түсінікті
бірақ жобада келтіргендей азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қоғамдық және мемлекет мүдделері қорғауы талап етілсе тыңдау өткізілмеуі мүмкін
бұл жерде өтініш берушіні тыңдау рәсімі басқа мүдделі тұлғалардың құқықтары мен мүдделеріне қалайша зиян келтіруі мүмкін
соны түсіндіріп берсеңіз рахмет
сұрағыңызға рахмет
әрине кодекс ы жобасымен белгіленген жағдайларда ы тыңдау рәсімін өткізу қажет емес
ы бұл ы бақылау және қадағалаумен байланысты
ы мысалы қадағалау органы әуе кемесін пайдалануды тоқтатады
бұл бұл жағдайда ы тыңдау рәсімі орынды емес өйткені әкімшілік ы актіні қабылдауына ы азаматтардың ы қауіпсіздігі байланысты
сол себептен осы норма енгізіліп жатыр рахмет
сөз депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован докладчику и представителю верховного суда
он связан с вопросом об отмене административного акта благоприятного для гражданина но принятого с нарушениями законодательства
к примеру э акт о выделении земельного участка
статья восемьдесят пятая предусматривает что такой незаконный акт не будет отменен при наличии трех обязательных условий
первое если он э если при этом не затрагиваются государственные или общественные интересы
второе если должностным лицом не совершены противоправные действия установленные приговором суда
и третье если сам заявитель не предоставлял недостоверные документы
это новая важная гарантия защиты прав граждан
в законопроекте она названа правом на доверие участника административной процедуры
такой гарантии в действующем законодательстве у нас нет
но в то же время у меня возникают следующие вопросы
нет ли здесь конкуренции с принципом данной нормы с принципом законности поскольку акт все таки незаконный
и просчитывались ли вами риски возможного сговора между недобросовестными чиновниками и заявителем
пожалуйста марат бакытжанович потом верховный суд
спасибо большое за вопрос
ответ да такие риски просчитывались и да вопрос конкуренции с принципом законности рассматривался
именно поэтому эти три условия они были и определены для того чтобы эти проблемы решить
вот э например э общественные интересы это и гос интересы
то есть земля в вашем примере не должна выделяться например на территории особо охраняемой э природоохранных зонах
и также не должны нарушаться права других землевладельцев
то есть это обеспечение условия общественных интересов и государственных интересов
а вот риск сговора если должностное лицо вступает в сговор значит оно совершает противоправное действие это и есть второе условие
и естественно сам заявитель э должен э выполнять все требования закона не должен э предоставлять недостоверные документы
в целом принцип эээ на право на доверие он э помогает решить формальные больше технические проблемы и защищает граждан когда неправильно оформлен документ например не не тот бланк использован или не та печать
и тогда госорган будет обязан устранить все такие нарушения самостоятельно без дополнительных затрат для гражданина спасибо
спасибо э қыдырбаева айгүл қуанышбайқызы жоғарғы сот
спасибо за вопрос
я полагаю что охрана права на доверие это уверенность гражданина в том что любой благоприятный акт не будет отменен в последующем при смене например должностных лиц и так далее
и если э при условии что не будут нарушены общественные интересы
в том же случае если будут общественные интересы нарушаться данный акт будет отменен с возмещением ущерба
поэтому эээ любая страна которая вводила этот принцип охраны права на доверие они э сталкивались с конкуренцией принципа законности и принципа охраны на доверие
но в проекте кодекса предусмотрено именно возмещение ущерба и отмена неблагоприятного благоприятного акта по этим трем основаниям предусмотренным подпунктом пятым статьи восемьдесят пятой и это есть реализация и обеспечение принципа законности

того что э будет ли э сговор э будут ли например
какие то основания для того чтобы э должностное лицо и
гражданин эээ входили в сговор и выносили эти акты я думаю ответственность никто не отменял в том числе и должностного лица
и в таких случаях наступает ответственность должностного лица в случаях при проведении проверки
поэтому все эти риски просчитаны и эээ предусмотрены в проекте
спасибо на самом деле вот эта охрана права на доверие конечно это новый принцип
новый принцип для нас но надо сказать что в странах он уже давно распространен он активно там работает и там издавна вообще функционирует административная юстиция
поэтому в целом надо понимать что для законопослушного законопослушного человека это своего рода э право это гарантия гарантия того что от неправильного рассмотрения чиновником какого то решения
это защита от ошибок того же чиновника сейчас депутат об этом говорил и министр в своем примере тоже
теперь гражданин может быть уверен что однажды принятое государственным органом решение не может быть отменено
может отменено только в двух случаях и то решением суда если э есть интересы государства и общества либо второе о котором вы сейчас говорили это вопрос коррупционной составляющей все
мы знаем с вами на практике немало случаев когда например возводится жилье и при проверке вдруг выясняется что акты на земельные участки оформлялись
да с нарушением законодательства
причем со стороны госоргана со стороны акимата
гражданин законопослушный ни в чем не виноват решение все полностью аннулируется
теперь вот эта формула я издал акт я его отменяю работать не будет
а что касается редакционной эээ составляющей о которой сейчас говорил депутат мусин то до второго чтения можно отработать опять таки вернувшись к опыту
в тех странах где это уже э административная юстиция и этот охрана права на доверие работает многие годы
сөз депутат пшембаев мейрам құдайбергенұлына беріледі
рахмет рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым бас прокуратура және жоғарғы соттың өкілдеріне арналады
кодекстің жобасында прокурордың әкімшілік процесске қатысуын қозғайтын бірқатар нормалар бар
олардың барлығын айтпай ақ қояйын ол нормаларды сіздер жақсы білесіздер
сонымен қатар
бірқатар еуропа және басқа да елдердің заңдарында прокурордың қатысуы мүлдем көзделмеген әкімшілік процесске
әкімшілік процесске прокурордың қатысуы қаншалықты орынды осыны айтып берсеңіздер
так кімнен бастайық
дембаев бас прокурордың орынбасары содан кейін жоғарғы сот
рахмет ну вопрос
с одной стороны можно сказать он и с теоретической точки зрения представляет большой интерес о роли в прокуратуре именно в административном процессе
приводили пример по международному э законодательству но у нас как бы своя конституция
в целом она соответствует конечно международным нормам но что касается нашей конституции там прописано что прокуратура осуществляет высший надзор и представляет интересы государства в суде
в действующем гражданско процессуальном кодексе прописано что прокурор представляет интересы только
участвует и дает заключение по тем делам где затрагиваются интересы государства конкретно перечень не определен
в процессуальном кодексе в административно процедурном кодексе конкретно прописали те правоотношения те споры по которым будут принимать участие прокуроры это по налоговым таможенным бюджетным земельным экологическим спорам
их немного порядка в среднем в год получается мы будем участвовать около десяти тысяч дел
я думаю здесь э мы всегда защищаем интересы государства
к примеру только за семнадцатый девятнадцатый годы по налоговым спорам удовлетворено сто четырнадцать протестов генерального прокурора на сумму двадцать шесть миллиардов тенге в интересах государства из них
вот хотел бы обратить особое внимание девяносто пять протестов на сумму двадцать миллиардов тенге принесены по инициативе прокуроров
то есть сами налоговые органы которые должны были инициировать этот вопрос оставили его без внимания
поэтому я думаю э что от того что прокурор будет участвовать в этих процессах я думаю будет только польза государству
также будем принимать участие по делам
по избирательным делам а также примем участие по делам которые ограничивают права свободы и и законные интересы лиц которые в силу физических психических обстоятельств не могут самостоятельно защитить свои права
в целом просил бы депутатов поддержать именно участие прокурора по всем делам которые указаны в кодексе
әрине бағана сіз айтқан мәселелер бойынша әсіресе мемлекеттік бюджеттің қаржы сұрақтары болса прокурордың қатысуы керек шығар
басқа мемлекет үшін маңызды сұрақтар болған кезде бірақ та біз қазір мынау осы кодексті қабылдай отырып ы азамат пен мемлекеттің қарым қатынасын теңестірдік солай емес пе
солай енді осы кодекс бойынша кейбір жағдайда азаматтардың рөлі де жоғары мемлекеттік органдарға қарағанда
біз осы тізімді қарауымыз керек екінші оқылымның алдында
қай сұрақтарда прокурор қатысу керек
мысалы батысты елдердің тәжірибесін алсақ оларды мынау азаматтық сұрақтар қараған кезде сотта прокурорлар қатыспайды

бізде қазір өздеріңізде нагрузка ретінде прокурорлар қандай

өткен жылда он тоғызыншы жылда прокурорлар жиырма төрт мың
іске қатысқан азамат іске қатысқан
жиырма төрт мың жиырма төрт мың да
жалпы бір сотта бір залдан екінші залға жүгіріп барып несін і ісін алып дайындалған қағазды оқып бергені де ол да дұрыс емес шығар
ондай да болады
ол да бар бәріміз білеміз
жаңа ғана осы мына бұрынғы бас прокурор болған дауылбаев есімде бар айтқан біздің прокурорлар мынау алған қағазды оқитын уақыты жоқ
қазір барлық осы мынау істерге өздеріңіз кіріссеңіз
ол да дұрыс емес шығар
біз бір жағынан бағана ғана айттым ғой осы кодексті қабылдай отырып азамат пен мемлекеттің қарым қатынасын теңестірдік
сондықтан екінші оқылымның алдында ол тізімді қарап шығуымыз керек әрине бас прокуратурамен бірге
жақсы і айгүл қуанышбайқызы қыдырбаева
рахмет мен сіздермен толық ы келісемін
микрофонға жақындап
прокурор ыыы қылмыстық істерге қатысады соған барып әкімшілік қарау ы істерге қатысады бірақ азаматтық істе і прокурор қалып қалды
дүниежүзінде ы азаматтық процесстерге прокурорлар қатыспайды и әкімшілік істерде
бізде ы біз мына ы заңды дайындағанда жобасына ы прокурорды кіргіздік і бірақ
қысқарттық қазір
прокуратураның өкілі айтқандай і тек қана
бюджетке ы қарайтын ы мына салық таможня экологиялық істерге қатысу ы керек прокурорлар
жақсы бағана бас прокурордың орынбасары айтты сол тізімді тағы қарап шығайық
ы жалпы біз ұмытпауымыз керек прокурор тікелей мемлекеттік органдардың атынан сөйлейтін тұлға солай емес пе
сотқа келгенде біз оны айтамыз бағанағы қарым қатынасын теңестірдік
ал енді ол келгеннен кейін мемлекеттің салмағы қандай болады және қатысып отырған азаматтарымыздың да
мынау екінші оқылымның алдында қарап шығайық тағы да
сөз депутат олейник василий ивановичке беріледі
э спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат бакытжанович
в соответствии с проектом кодекса административные акты принимаются государственными органами и негосударственными организациями наделенными властными полномочиями
в свою очередь согласно статье семьдесят девятой рассматриваемого проекта в случаях когда требуется защита прав граждан и юридических лиц общественных или государственных интересов административный акт может приниматься в устной или иной форме
могли бы вы привести конкретные примеры устных актов или актов вынесенных в иной форме
также нам представляется на практике может возникнуть путаница к примеру между устным актом и действиями должностного лица
при этом под действием в проекте кодекса понимается юридически значимое действие которое совершается административным органом должностным лицом которое э значит э правовые отношения и не является административням актом
поэтому хотелось бы уточнить следующий вопрос
как граждане будут различать действия должностного лица от административного акта вынесенного в устной или иной форме спасибо
спасибо большое за вопрос
действительно не все административные акты они
фиксируются на бумаге также есть устная форма
э примеры э нечасто но встречаются например органы технического надзора при осмотре объекта вот должностное лицо может отдавать распоряжения по устранению тех или иных нарушений
ну вот например в торговом доме он может сказать вот эти двери в целях пожарной безопасности должны открываться не должны быть заперты на замок
либо полицейские при выполнении своих обязанностей могут дать устные распоряжения и сказать вот допустим
какие действия должен предпринять гражданин в тот или иной момент э и на основании каких законов
путаница наверно не возникнет э по одной простой причине потому что гражданину не обязательно знать различия между актом и действием
ему достаточно будет заявить что его права и интересы нарушены и бремя доказывания теперь будет на госоргане на должностном лице
и вот это различие наверно в большей степени необходимо для юристов для судов
мы считаем что вот такая форма граждан будет защищать лучше спасибо
спасибо сөз депутат казанцев павел олеговичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
мой вопрос адресован докладчику и представителю верховного суда
проект кодекса регулирует вопросы административной юстиции которая впервые создается этим кодексом
ее суть вы в своем докладе пояснили
действительно административная юстиция образует эффективную систему правовых механизмов позволяющую гражданам оспорить неправомерные акты и действия органов власти
если обратиться к опыту других государств то соответствующие законы уже давно работают в развитых европейских странах сша также приняты в литве азербайджане киргизстане таджикистане россии
при этом в мире реализованы различные модели административной юстиции
казахстан идет к внедрению административной юстиции уже более десяти лет
марат бакытжанович скажите пожалуйста опыт каких стран был вам вами изучен при разработке проекта кодекса
и какую модель административной юстиции в итоге выбрал казахстан
и вопрос представителю верховного суда
готова ли наша судебная система к рассмотрению споров в рамках административной юстиции
и какие суды будут рассматривать такие вопросы спасибо
пожалуйста марат бакытжанович потом верховный суд
спасибо большое за вопрос
э действительно десять лет уже прорабатывается введение административной юстиции
за это время были изучены разные модели
в мире их очень много но три основные группы определяют это французская немецкая и англосаксонская
э проект аппк основан на немецкой модели
но она взята не в чистом виде она адаптирована к нашей правовой системе
например германия это федеративное государство
э это мы учли
потом в германии административные суды они отдельные от судебной системы
этот э момент мы тоже учли
также изучали опыт соседних стран которые уже внедрили адм юстицию
у кого то это успешно получилось у кого то не очень вот их ошибки постарались учесть спасибо
пожалуйста айгүл қуанышбайқызы в отношении готовности судов
спасибо за вопрос
я полагаю что э судебная система готова рассматривать эти дела и у нас уже есть наработки
эти дела будут рассматривать административные суды
но эти будут э суды отличаться от тех административных судов которые сейчас э есть
эээ дела об административных правонарушениях они останутся в ведении этих судов
мы еще э работаем рабочее название у нас есть э суды по правонарушениям
дела административной юстиции будут рассматриваться э в вновь создаваемых административных судах
но эти вновь создаваемые административные суды они будут функционировать за счет э судов которые э за счет внутренней штатной единицы новых дополнительных единиц не просим
мы за счет э своего внутреннего резерва будем эти э изыскивать
э кроме того у нас есть материальная база есть эээ здания
единственное там небольшая э разница в заработной плате и для ремонта эээ ну на эти организационные вопросы
а так в целом судебная система готова
и мы уже разрабатываем э планы э обучения новых судей в новом формате поскольку это будут новые э суды
у них совершенно должно быть другое мышление и они должны быть ориентированы на главный принцип административного судопроизводства это активная роль суда
обучение у нас будет на базе академии правосудия и международные эксперты готовы оказать нам содействие в проведении тренингов и обучающих мероприятий
вот э айгуль куанышбаевна вы сейчас описали действительно очень большой объем э и институциональной и организационной работы которую нужно проделать верховному суду
э вот сейчас рассматриваемый законопроект он должен у нас вступить в силу с
с первого января двадцать первого года
первого января две тысячи
двадцать первого двадцать первого года
двадцать первого года
значит то есть с первого января две тысячи двадцать первого года любой гражданин может обратиться со своей жалобой в свой э вот в орган административной юстиции так да
поэтому вот возникает вопрос готовы ли вы материально огранизационно юридически и конечно же кадрово
учреждения нашей судебной системы к работе э нового кодекса
вы успеете микрофон
полгода наверно это маловатый срок желательно хотя бы год
хотя бы с июня э двадцать эээ первого года
в законопроекте как написано
поскольку необходимо будет у нас провести конкурс это займет где то полгода э образование судов то есть организационные вопросы
а так в целом эээ технически у нас э мы готовы и кадровые
у нас когда в законопроекте

первого января двадцатого года марат бакытжанович ошибся получается
так каким образом вы готовы будете к первому января к двадцатому году
в первому января двадцатого года мы не будем готовы поскольку сегодня уже март
извиняюсь двадцать первого года
а двадцать первого года да
ну э вообще это маловатый срок
маловатый срок
я почему спрашиваю не получится это у вас так же как это было с эээ следственными судами
вот эээ тогда мы прописали один срок если вы помните потом выяснилось что судебная система у нас не будет готова к этому сроку
и в эти сроки пришлось переносить опять законодательно на законодательном уровне переносить срок введения в действие следственных судов на год позже
вы помните эту практику да мы помним
поэтому не получится у вас так же
поэтому конечно э просьба верховного суда э было бы например э без спешки э фундаментально кардинально
хорошенько подготовиться чтобы действительно наша административная юстиция заработала в полном формате в полную силу с первого января двадцать второго года
когда с первого января двадцать в микрофон громче скажите пожалуйста
с первого января двадцать второго года
это предложение чье
это предложение верховного суда
марат бакытжанович слышите но мы
слышу но если э необходимость такая есть то мы можем э приложить все усилия и э в принципе э с первого июня э двадцать второго года двадцать первого года
но давайте так заработать чтобы не на базаре здесь туда сюда
до второго чтения четко отработайте пожалуйста
вы эээ проговорите с руководством верховного суда рабочая группа отработайте пожалуйста со всеми государственными органами
здесь нам нужно четко знать реальные сроки введения в действие данного кодекса
мы должны подготовить все повторю материально юридически организационно кадрово таким образом чтобы граждане уже с того
срока который определится законодательно могли приходить и получать все что необходимо от судебных органов в решении этого вопроса в рамках кодекса
поэтому до второго чтения надо рассмотреть этот вопрос и внести необходимые поправки реальных сроков договорились пожалуйста
сөз депутат бектұрғанов әбдіманап елікбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым жоғарғы сот өкіліне арналады
жақында жалпы отырыста біз азаматтық процесстік кодекске түзетулерді талқыладық
осы кодекстің жаңалықтарының бірі сот процесс процессінде соттың рөлін бейтараптан белсенділігі өзгерту болды
бүгін қаралып отырған жобада судья өзін белсенді ұстауға талап қоюшыға көмектесуге әкімшілік іс бойынша қосымша дәлелдемелерді өз бетінше жинауға өзінің алдын ала пікірін айтуға міндетті екендігін көреміз
бұл әрине мемлекеттік органдардың шешімдеріне шағымданатын қарапайым азаматтардың жағдайын едәуір жеңілдетеді
өйткені көбінесе мемлекеттік органнан қажетті құжаттарды да талап етудің өзі қиынға соғып жатады мхм
ал мемлекеттік органдармен зейнеткерлердің немесе ауылдың қарапайым тұрғындарының соттасуына шамасы жетпейді
сондықтан да болар осы санаттағы азаматтық даулардың статистикасы қазіргі қазіргі кезде билік органдарының пайдасында
енді соттың белсенді рөлінің жағдайына қағидатына сәйкес жағдай түбегейлі өзгеруі тиіс
осыған орай
сот жаңа жағдайда белсенді бола тұрып тәуелсіздік пен объективтілікті сақтай алады ма деген сұрақ туындайды рахмет
айгүл қуанышбайқызы сіз

соттың ы белсенді рөлі ол әкімшілік қарау кодексінің
айрықша принципі деп ы саналады
судья өз дәлелердерді жинайды
объективті м айғақтарды өзі и мындай жағдайда ы соттар
істерді объективті түрде қарайды деп ойлаймын
осы ы принцип өте і бізге керек

қазір ііі сексен процентке дейін і сол
пайыз түсті
біз де ойлаймыз ыыы біздің соттар дайын и осы принципті қолданып и м дұрыс мына істерді қарайды деп ойлаймын
жалпы айтқанда әр мемлекетте ең үлкен мақсаты ы әрине соты әр мемлекетте әр қоғамда тәуелсіз және әділ болу керек
сондықтан сонымен бірге әрқашан да белсенді болу керек сонда әр шешімді
әр азамат жалпы қоғам
үлкен құрметпен жақсы қабылдайды
шешім дұрыс әділ мен
тәуелсіз болса онда ешкім ешқандай сұрақтар болмайды
ең үлкен осы мақсаты сол болу керек біздің соттарымыздың
сөз депутат симонов сергей анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат бакытжанович
мой вопрос связан с толкованием одной из норм статьи один проекта кодекса
ее смысл вызывает мягко говоря удивление
звучит она так цитирую положения иных законов республики казахстан регулирующих административное судопроизводство подлежат включению в настоящий кодекс
получается что в разработанный проект кодекса вошли не все нормы действующих законов регулирующих административное судопроизводство и что на момент вступления в силу кодекса будут существовать иные законы содержащие нормы административного судопроизводства
в этой связи возникают вопросы
кем должны быть внесены эти нормы как не разработчиком
и какой смысл вы вкладываете в эту норму
не считаете ли вы ее излишней и требующей исключения из проекта ответьте пожалуйста
спасибо большое за вопрос
эта норма направлена в будущее
сейчас в действующем законодательстве нормы которые регулируют административное судопроизводство отсутствуют потому что только создается институт административной юстиции
цель этой нормы чтобы адмсудопроизводство так сказать э не расползалось по всем отраслевым законам и систематизировалось только в рамках кодекса
например э в уголовно процессуальном кодексе такая же норма и в гражданско процессуальном кодексе такая же норма спасибо
спасибо құрметті депутаттар сонымен сұрақтарымыз аяқталды
марат бақытжанұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық комитетінің мүшесі депутат қожахметов арман төлешұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
парламент мәжілісіне келіп түскен қазақстан республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік кодексінің жобасы заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің жұмысы тобы шеңберінде жан жақты қаралды
кодекс жобасының басты ережелері жөнінде жаңа ғана әділет министрі толыққанды баяндама жасады
бұл кодекс жобасы еліміздің екі мың он оныншы жылдан екі мың жиырмасыншы жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық саясат тұжырымдамасын жүзеге асыру мақсатында әзірленді
құқықтық тұжырымдамада әкімшілік іс жүргізу құқығын дамыта отырып мемлекет пен азамат немесе ұйым арасында жариялы құқықтық қатынастардан туындайтын дауларды шешетін әкімшілік әділет институтын енгізу қажеттілігі туралы айтылады
осылайша әкімшілік сот ісін жүргізуге қылмыстық және азаматтық іс жүргізумен қатар сот төрелігінің жүзеге асырудың толыққанды нысаны болуға тиісті
кодекс жобасы бірыңғай заңнамалық актіде жария құқықтық қатынастар саласында әкімшілік рәсімдерді жүзеге асырудың және сот ісін жүргізудің құқықтық негіздерін қағидаттарын і және ережелерін белгілейді
кодекс жобасын қарау барысында жұмыс тобымен редакциялық сипаттағы бірқатар түзетулер енгізілді
жекелеген нормалар қолданыстағы нормаларына сәйкес келтірілді
сондай ақ әкімшілік органдардың құзыретін нақтылайтын түзетулер ұсынылды
атап айтқанда кодекс жобасында берілген терминдер мен түсіндірмелер ретке келтірілді
әкімшілік және сот ісін жүргізуге қағидаттары әкімшілік орган мен лауазымды тұлғаның өкілеттіктері нақтыланып пысықталды
әкімшілік сот процессін жетілдіруге бағытталған және басқа да бірқатар түзетулер енгізілді
кодекс жобасының маңызды жинақтарының ішінде енгізіп жатқан соттың белсенді рөлі құқықтық басымдығы және сенімге құқықты қорғау және қағидаттарын атап өтуге болады
бұл қағидаттар азаматтардың құқықтарын сотта қорғау кепілдіктерін күшейтеді
әкімшілік актіні қабылдау рәсімдері нақтыланады
орган әкімшілік актіні қабылдамай тұрғанда өтініш берушіні міндетті түрде тыңдау талабы енгізіледі
дау туындаған жағдайда оны жоғары тұрған органда міндетті сотқа дейін қарау көзделеді
қазақстан республикасы әділет министрлігі жоғарғы сот бас прокуратура және басқа да барлық мүдделі мемлекеттік органдары мен өкіметтік емес ұйымдары
өкілдерінің қатысуымен кодекс жобасының таныстырылымы сараптамалық кездесу дөңгелек үстел және жұмыс тобының жиырма алты отырысы өткізілді
мәжілісінің барлық тұрақты комитеттері кодекс жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
қорыта келгенде әкімшілік рәсімдік процесстік кодексі жобасын осы пленарлық отырыста бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынамыз
қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет
рахмет арман төлешұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат махамбетов мәнсүрхан махамбетұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік кодекстің жобасы мемлекет басышысы тоқаевтың екі мың он тоғызыншы жылғы екінші
қыркүйектегі сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына жолдауын іске асыруға арналған
бүгінгі таңда елімізде әкімшілік әділет заңнамасы өзекті және бұл тақырыптың соңғы он жылдан бері талқыланып келе жатқаны жасырын емес
себебі бізде әлі күнге дейін жария құқықтық даулардың шешудің толыққанды тиімді тетігі қарастырылмаған
бұл жағдайлар өз кезегінде мемлекеттік органдар мен соттарға деген сенімнің жоғалуына әкеледі
сондықтан билік пен адам арасындағы қатынастарды реттеу қоғам үшін кезек күттірмейтін шаралардың бірі десем мен қателеспеспін
заң жобасының түйткілді тұстары мен негізгі мақсаты туралы баяндамаларда айтылып кетті сол себептен мен оларды қайталамаймын
қазақта ауруын жасырған ажалды деген сөз бар сол себепті заң жобасының кемшіл және түйткілсіз тұстарына тоқталып кетсек онда сапаның да ы тұстарына тоқталып кетпесек онда сапаның да болмайтыны бесенеден белгілі
сөзімізге арқау болып отырған депутаттардың түзетулердің бірнешеуіне тоқталсам олар біріншіден азаматтардың құқықтарын қорғауға арыз шағымдардың қарау барысында созбалаңдыққа салынбауына лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін арттыруға бағытталған
нақытырақ айтатын болсақ жобаның жетпіс жетінші бабының төртінші және тоқсан тоғызыншы бабының үшінші тармақшасында әкімшілік рәсімді
және шағымды қарау мерзімін ұзарту туралы шешімдеріне осы кодексте белгіленген тәртіппен сотқа шағым бере алатын туралы көрсетілген
алайда жобада осы аталған нормалардың қолдану механизмдері мен қарау тәртібі және мерзімі қарастырылмаған
сонымен бірге жобаның жүзінші бабының үшінші тармақшасында шағымды қарайтын орган төменгі әкімшілік органның шешімдері мен әрекеті немесе әрекет қарау оның құзыретіне жатпайтын жағдайда
жіберілген кемшіліктерді анықтай отырып оларды жою бойынша ұсыныстарын қайтадан қарау үшін шағым жасалынған әкімшілік органға лауазымды адамға жіберілетіні көрсетілген
бірақ шағымды қарайтын орган бұндай ұсыныстарды қандай тәртіппен және қай мерзімді қаралатыны да нақтыланбаған
аталған кемшіліктер жобаның басқа да нормаларында бар олардың барлығына тоқталып кетуге уақыт жетпейді
қазіргі кезде депутаттармен жоғарыда айтылғандай біршама түзетулер беріліп олардың біразы жұмыс тобымен қабылданды қалғаны талқылануда сондықтан біз заң жобасын қолдаймыз және әріптестерді де қолдауға шақырамыз
назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет
рахмет басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз бес депутат жақтағандар да жүз бес депутат осы сұрақ бойынша қаулы қабылданды

бұл мәселе бойынша да баяндама жасау үшін сөз әділет министрі марат бақытжанұлы бекетаев мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
ұсынылып отырған заң жобасы қолданыстағы заңнаманы әкімшілік рәсімдік процесстік кодекстің ережелерімен сәйкестендіру үшін әзірленді
осы мақсатта заң жобасы мен сексен заңнамалық актілерге түзетулер енгізу ұсынылады олардың он төрті кодекстер
түзетулердің басым бөлігі жария құқықтық дауларға қатысты сотқа дейінгі міндетті шағын беруді енгізумен байланысты
мұндай тәртіп қолданыстағы заңнамада көзделетінін атап өту қажет
мысалы ұқсас ережелер азаматтық процесстік экологиялық және жер кодекстерінде бар
шағымды қарау процессі салыстырмалы түрде жеделдетілген тәртіппен өтетін болады он бес жұмыс күні ішінде
бұл дауларды сотта шешуге қарағанда тезірек
жалпы сотқа дейінгі реттеу институты азаматтардың мәселелерін уақытылы шешуге және сот шығындарын болдырмауға мүмкіндік береді
бұған қоса мемлекеттік органдардың жауапкершілігі артады
сотқа дейінгі реттеуді қолдану халықаралық ұйымдардың ұсынымдарында да бар
шетелдік сарапшылардың пікірі бойынша сотқа реттеуді қолдану билік органдарының жұртшылықпен жақындастыруға және сотқа түсетін жүктемені төмендетуге оң әсерін тигізеді
түзетулердің басқа тобы жария құқықтық дауларды қарау бойынша сот ісін жүргізудің жаңа түрін енгізумен байланысты
мысалы азаматтық процесстік кодексінен азаматтардың сайлау құқықтарын қорғау туралы өтініштері және мемлекеттік органдардың әрекеттеріне дау айту туралы істер бойынша іс жүргізу ережелерін алып тастау ұсынылады
бұл істер бойынша іс жүргізу жүргізу кодекс шеңберінде жүргізілетін болады
сонымен қатар қазір бірқатар заңдарда іс жүргізудің барлық түрлеріне сілтемелер бар
осыған орай аталған нормалар әкімшілік іс жүргізудің жаңа түрімен толықтырылады
назарларыңызға рахмет қолдауларыңызды сұраймын
рахмет і енді құрметті әріптестер сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат жабағиев қожахан көкірекбайұлына беріледі рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым баяндамашы менен бас прокуратураның өкіліне арналады
қаралып отырған заң жобасыменен ірі кәсіпкерлік субъектісінің жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі менен мерзімдерін бұзған үшін
әкімшілік жауаптылығын көздейтін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің жүз сексен тоғызыншы бабын алып тастау ұсынылып отыр
осындай әкімшілік істер бойынша іс жүргізуді прокурор қарайды
осыған байланысты сұрағым
егер бұл бапты жүз сексен тоғызыншы бапты кодекстен алып тастаса онда өтініштерді қараудың тәртібі мен мерзімдері бұзылған жағдайда ірі кәсіпкерлік субъектілер менен барлық әкімшілік органдар үшін қандай жауаптылық көзделмек
әлде бұл субъектліер жауаптылықтан толық босатылады ма рахмет
сұрағыңызға рахмет
ресми статистикаға сәйкес ы осы бап бойынша жыл сайын ы бірнеше ғана кәсіпкерлер жауапкершілікке тартылады
біздің ойымызша бұл ы жария құқықтық қатынастар емес өйткені мемлекеттік
органдарымен ы тікелей ы қатынастар жоқ
себебі бұл
жеке ы бұл тараптар олар жеке тұлғалар болып табылады тиісінше ы олардың арасында даулар азаматтық заңнама шеңберінде шешілуі қажет рахмет
болат бекназарұлы дембаев

сейчас этот вопрос
правильно отметил министр что это фактически гражданско правовые отношения поскольку в административном вот в проекте административного процессуального кодекса прописано что если в течение пятнадцати дней
гражданин или юридическое лицо не получит ответ на свое заявление то он имеет непосредственно право непосредственно обратиться в суд
естественно у него право такое возникло поэтому думаю что правильно что эта статья сто восемьдесят девятая исключается из э кодекса об административных правонарушениях
ы сөз депутат унжакова ирина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый марат бакытжанович вы сейчас в своем докладе отметили что сопутствующий законопроект вводит процедуру обязательного досудебного обжалования
но нет ясности на каких уровнях управления административного органа гражданин не согласный с решением какого то государственного органа может оспаривать его поскольку из нормы пункта три
э статьи девяносто один проекта кодекса не совсем понятно вышестоящий орган это непосредственно вышестоящий или любой другой вышестоящий орган
вот например эээ родитель имеет претензии к школе в которой учится его ребенок

и если это так то э поясните пожалуйста
не усложнит ли и не э создаст ли волокиту такие процессы при э проведении административных процедур и рассмотрении жалоб наших граждан спасибо
пожалуйста спасибо большое за вопрос
в проекте кодекса вводится новый термин это орган рассматривающий жалобы
и э задумывается этот механизм каким образом
человек может обратиться к любому должностному лицу у которого есть компетенция рассматривать такую жалобу только один раз
он заявление подает пятнадцать дней выдерживает даже если нет ответа он может э уже обращаться в суд
но учитывая что как вы сказали не совсем ясный из этой нормы порядок э предлагаю до второго чтения более четко прописать что только один раз нужно обратиться к вышестоящему должностному лицу спасибо
это важно упорядочить э чтобы у граждан была четкая ясность и понимание как механизм этот работает
вообще коллеги когда человек обращается в государственный орган он должен быть уверен что его вопрос решится
и работникам государственных органов необходимо понимать что после принятия обсуждаемого кодекса значительно усилится их ответственность по рассмотрению обращений граждан и организаций
работникам государственных органов нужно понимать что также что основной посыл этого нового кодекса изначально подразумевает презумпцию виновности не гражданина а государственных органов в случае если гражданин обратится с заявлением в суд
это абсолютно новый подход
и поэтому госорганам важно не доводить дело до суда а решать вопросы граждан еще на стадии досудебного рассмотрения
это главная идеология в общем то всего этого кодекса
и еще раз хочу обратиться не только к тем э правоохранительным органам почему то уклон в основном всегда делается в эту сторону это очень серьезно кодекс
теперь подразумевает изменение работы и государственных органов чиновников и центральных и местных исполнительных органов
в целом закладывается новый абсолютно механизм вот это очень важно понять
сөз депутат кесебаева балайым туғанбайқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым жоғарғы соттың өкіліне арналады
ы қаралып отырған заң жобасында ы азаматтық процесстік кодекстен ы осы жеке сот таңдаушылардың і әрекеттеріне берілетін шағымдарды қарау бойынша ы іс жүргізу ережелері алып тасталынып
бұл ы дауларды жаңа әкімшілік рәсімдік процесстік ііі кодекс шеңберінде қарау ұсынып отыр
і ал мынау нотариаттық әрекеттер бойынша немесе оларды жасаудан бас тартуға түскен шағымдарды қарау тәртібі м ы осы жеке сот орындаушылардың әрекеттеріне берілетін
ыыы шағымдарды қарау тәртібіне ұқсас неліктен ііі әкімшілік і сот жүргізу шеңберінде ы қарау ы қаралмайды жоба бойынша
айгүл қуанышбайқызы
сұрағыңызға рахмет
ы бүгінгі таңда ы нотариаттық әрекеттерге шағымдану істер бойынша
азаматтық ы жүргізу кодексінің ы кодексінде қалып қалған себебі і бұл ы істерде ііі құқық туралы даулар жоқ и бұл істер ерекше іс жүргізу шеңберінде қаратылу ы қаралуға жатады орысша айтқанда особое производство дейді
бірақ і бүгін і нотариустер қазақстан республикасының атынан ы әрекет жасайды ы және әкімшілік шешімдер қабылдайды сол үшін
бұл істерді
министр әділеттік і пікірін тыңдап және нотариустардың пікірлерін тыңдап ы менің ойымша
осы мәжілісте жұмыс тобының
да шеңберінде қарауға болады деп есептеймін
жақсы рахмет
сөз і депутат микаэлян наринэ гамлетовнаға беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрақтарым цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкіліне арналады
менде цифрландаруды белсенді дамыту жағдайында әкімшілік әділетті енгізуге байланысты бірнеше сұрақ бар
бүгінде бізде цифрлық қазақстан арнайы мемлекеттік бағдарламасы қабылданып жұмыс істеуде
жуырда ғана мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев оны іске асыру жөнінде кеңес өткізді
мемлекеттік органдары мен азаматтар арасындағы коммуникациялардың форматы түбегейлі өзгереді деп күтілуде
алайда әкімшілік рәсімдерді жүргізу барысында цифрландыруды енгізудің өтініш берушіні тыңдау және өзге де рәсімдер сияқты мәселелері кодекс жобасында ескерілмейді
өз кезегінде қазір мемлекеттік органдар азаматпен тікелей байланыспай электрондық форматта көптеген қызметтер көрсетуде
бұл өте тез және тұрғындар үшін ыңғайлы
осыған байланысты бірінші сұрақ туындайды
азаматтар үшін қолайлы ақпараттық технологияларды пайдалануды және оларды кодекс жобасының талаптарымен үйлестіруді қалай жоспарлап отырсыздар
және екінші сұрақ орталықтағы және
мемлекеттік органдар кодекс жобасында ұсынылған барлық әкімшілік рәсімдерді елді цифрландыру жағдайында орындауға дайын ба рахмет
вице министр оразбек
сұрағыңызға рахмет
ну во первых надо сказать что
все вопросы которые затрагиваются в данном административном кодексе в первую очередь связаны э с доступом граждан к эээ процедурам в госорганах через посредством в виде конференц связи
и собственно э первое это каналы связи
мы о них постоянно говорим каналы связи до областных центров у нас качественные
и собственно э кабинеты э обеспечены оборудованием в виде видео конференцсвязи
у нас на сегодняшний день есть э в центрах обслуживания населения корпорации для граждан
второе это в акиматах и третье это общественные приемные нур отана
так или иначе все эти э инструменты можно будет использовать для взаимодействия с государственными органами
по сути два вопроса как бы вот они
я думаю что ответил на них одним ответом спасибо
әрине бізде аударма бар
осы залда отырған
әрбір азаматқа қай тілде сөйлеймін десе жағдай жасалынды бірақ та
құрметті асхат елубайұлы
басқа ұлттың азаматы мемлекеттік тілде сұрақ қойып тұрғанда қазақ тілінде басқа ұлттың азаматы сайрап тұрғанда сіз мемлекеттік тілде
жауап бермегеніңіз дұрыс емес шығар деп ойлаймын
соны ойлауыңыз керек
сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі спасибо
уважаемый марат бакытжанович
с принятием административного процедурно процессуального кодекса подлежит признанию силу закон о порядке рассмотрения обращений э физических и юридических лиц
в этой связи у меня следующие вопросы
поясните пожалуйста не приведет ли это на практике к затруднению применения положения кодекса простыми гражданами ведь теперь многие статьи закона будут распределены в различных э главах кодекса
скажите э в этих новых условиях
насколько будет обеспечено
всестороннее и качественное
рассмотрение обращений граждан и организаций спасибо
спасибо большое за вопрос
действительно э закон о порядке рассмотрения обращений ставится на утрату э и теперь э эти нормы они будут э в проекте а потом после принятия в административном процедурно процессуальном кодексе
э действительно будет несколько сложнее пользоваться более объемным документом
но чтобы э компенсировать э мы у нас есть две причины
во первых э когда докладывал сам э проект
аппк э тогда рассказал о том как как было принято решение об объединении двух законопроектов
главная цель поднять нормы на уровень кодекса чтобы они имели приоритет перед отраслевыми законами и механизмы защиты более эффективно работали из
вот если вернуться к закону об обращениях из восемнадцати статей этого закона четырнадцать в полном объеме перешли в аппк это раз а четыре они организационного характера например о вступлении в силу э есть статья э в действующем э законе
более того э когда вводится принцип э виновности госоргана или бремя доказывания лежит на госоргане человеку достаточно описать его проблему и э направить эту жалобу
в дальнейшем всю работу юридическую должен провести сам госорган и суд
поэтому мы считаем что эти э сложности которые вы указали они будут компенсированы спасибо
марат бақытжанұлы рахмет сізге сұрақтарымыз аяқталды орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат қожахметов арман төлешұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бұл заң жобасы әкімшілік рәсімдік процесстік кодексіне іліспе жоба болып табылады және бірқатар заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейді
баяндамашы заң жобасының басты ережелері туралы жан жақты айтып шықты
заң жобасында он төрт кодекс және алпыс алты заңға түзетулер қарастырылады
заң жобасының басты мақсаты әкімшілік рәсімдер және әкімшілік сот ісін жүргізуді реттейтін кейбір заңнамалық актілерінің нормаларын негізгі заң жобасымен сәйкестендіру
сондай ақ әкімшілік рәсімдер туралы қолданыстағы заңда қамтылған ішкі рәсімдер мен актілерге қатысты нормаларды басқа заңнамалық актілерге көшу болып табылады
ұсынылып жатқан түзетулердің көбі жария құқықтық сипаттағы дауларды сотқа дейінгі реттеу рәсімін енгізуге байланысты
заң жобасына сәйкес і жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы және әкімшілік рәсімдер туралы қолданыстағы екі заң күшін жояды
сол себепті жұмыс тобында осы екі заң заңның күшін жою
мәселесі талқылануда
сонымен қатар заң жобасын қарау барысында жұмыс тобымен редакциялық сипаттағы заң техникасына байланысты бірқатар түзетулер енгізілді
жекелеген нормалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес келтірілді
барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының бірнеше отырысы өткізілді
парламент мәжілісінің барлық тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді
қорыта і келгенде қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қазақстан республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік заңнамасы мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын осы пленарлық отырыста бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынамын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет арман төлешұлы сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз депутат дулатбеков нұрлан орынбасарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы айтарлықтай көлемді құжат болып табылатынына қарамастан ондағы түзетулердің басым бөлігі жария құқықтаулардың сан алуан түрлері бойынша міндетті түрде сотқа дейін шағымдарды белгілеуге байланысты болып отыр
заң жобасының мәтінінде азамат қазақстан республикасының заңдарында белгілеген тәртіппен мемлекеттік органдардың шешімдері мен әрекеттерінде
шағымдануға құқылы деген сөйлем барлық жерде пайдаланылып сол арқылы әкімшілік рәсімдік процесстік кодекстің жобасына сілтеме жасалады
өз кезегінде кодекс жобасының ережелерінде шағымды қарайтын органға шағымданғаннан кейін ғана сотқа шағым беруге рұқсат етіледі
менің ойымша дау туындаған кезде азаматтар жоғарғы тұрған мемлекеттік органға міндетті түрде жүгінуге тиіс пе жоқ па деген мәселені шешпес бұрын біз бұл тетікке заңдылық пен тиімділік тұрғысынан қарауға тиіспіз
шын мәнінде қазақстан республикасының он үшінші бабында әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар екендігі анық әрі нақты айтылған
сонымен бірге азаматтық процесстік кодекс судьяларды егер талап қоюшы заңда немесе шартта белгілеген дауды реттеудің сотқа дейінгі тәртібін сақтамаса талап қоюды қараусыз қалдыруға міндеттейді
осылайша бұл институт қазірдің өзінде әкімшілік заңнамада ғана емес сондай ақ азаматтық заңнамада қолданылады
бұл сотқа дейінгі шағым берудің міндетті тәртібін белгілейтін заңнамалық актілердің ережелері басты заң конституцияға қайшы келетінін білдіреді ме
менің ойымша қайшылық жоқ өйткені бұл кодекстің жүз елу төртінші бабының бірінші бөлігінің үшінші тармағында қатысты конституциялық кеңестің екі мыңыншы жылғы бірінші қарашадағы нормативтік қаулысын еске түсірген жөн
онда сот арқылы қорғалуға арналған конституциялық құқық заңда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады деп айтылған
міндетті сотқа дейінгі шағымдағы институты жекелеген жағдайларда сот арқылы қорғалу құқығын іске асыру үшін шарт қана болып табылатыны әрі оны шектемейтіні анық өйткені азамат келгенде сотқа жүгіне алады
талқыланып отырған иснтитуттың қаншалықты тиімді екені осы мәселенің екінші жағы болып табылады
пайымдауымызша сотқа дейінгі реттеу ең болмағанда азамат уақыты мен қаражатын үнемдеп және ең аз шығын жұмсап жанжалды шеше алатындықтан тиімді болып табылады
біріншіден мемлекеттік баж салығы төлеу керек емес
екіншіден шағым он бес күннің ішінде қаралғандықтан сот шешімін айлап күту қажет болмайды
тағы бір артықшылығы мемлекеттік аппараттың өзін өзі бақылауы
көбінесе жоғарғы тұрған органның төмен тұрған орган жұмысындағы кемшіліктерді жоюға мүмкіндігі болмайды өйткені азамат тікелей сотқа жүгінеді
өз кезегінде сотқа дейінгі реттеу төмен тұрған органдардың дұрыс жұмыс істеуін бақылауға мүмкіндік береді
шағымдар бойынша жоғары тұрған органның сот күшін жойған шешімдерінің көп болуы бірінші басшы құзыреті ме деген мәселені
көтеруге і себеп болады
соның салдары ретінде бұл тұтастай алғанда әкімшілік органдардың жұмысына және атап айтқанда азаматтардың басқару сапасына қанағаттануына оң әсер етеді
судьялардың өз назарын басым бөлігі сот төрелігінің сапасына нұсқан келтіре отырып сотқа дейін шешілуі мүмкін көптеген істерге
уақытын кетірмей мұқият зерделеуді талап ететін нақты дауларға аударуға мүмкіндік алу да осы институттың жаңама әсері деп қабылдау керек
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әкімшілік рәсімдік процесстік заңнама мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасын қолдай отырып әріптестеріме де оған дауыс беруді ұсынамын
назарларыңызға рахмет
рахмет нұрлан орынбасарұлы сізге
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі бір ғана ұсыныс түсті
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсыныс дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын